Pjesët kryesore të një umbrele përfshijnë dorezën, që e lejon atë të e mbaç, dhe brinjët që hapen për të mbështetur pëlhurën. Pëlhura e papërshkueshme nga uji mbulon strukturën dhe krijon sipërfaqen që mbron nga shiu. Kur umbrela mbuíhet, brinjët tërhiqen drejt shtyllës qendrore.